Orang-orang sekarang mah kepedean. Apa-apa disér, sér, kalo kata emak bapak mah sér. Padahal mah bukan sér namanya share. Elu segala macem disér di Facebook kagak puguh. Aib itu aib jangan, kagak bener.

Peristiwa yang masi saya inget sampe sekarang itu taon 2002. Waktu saya masi SD perang Bétawi-Madura FBR, gatau masalahnya apa yang saya inget ada orang Madura lagi dijejek-jejek, engga keliatan lagi dah bentuk badannyah kaya begimanah. Intinya mah orang Madura dari FBR. FBR itu modelannya tuh kaya kumpulan warga kalo, kalo bahasa apa ya bahasa Indonesia bagusnya mah lembaga masyarakat Forum Bétawi Rempug. Rempug doang judulnya ujung-ujungnya mah ribut-ribut juga namanya bukan rempug kalo begitu.

Pendidikan belom tentu bisa ngelestariin ame menjaga bahasa daerah kita, tergantung begimana dia dirumah ngomongnya begimane ama orangtua. lah kalo yang pada sekolah-sekolah mah ngomongnya keren ama temen-temennya. kalau balik kerumah mah ya kaga tau. kalau saya mah balik kerumah ya emak saya ya emang begitu tukang gegoakan yaudah deh begitu lagi.

Kita mao jalan-jalan mah peritungan dikit, nyandak apa kaga duitnya. Kalo kaga nyandak ya jangan kesitu gitu, nyari yang tempat yang bikin nyandak. Lapar soalnya kalo duitnya kaga nyandak mah, yang dibawa banyak banget, sekumpi.

make sosmed mah tiap hari, tiap waktu. tapi buat nonton pelém. ngandelin wipi. kagak buat update-update kagak. aib itu mah aib. buat nonton pelém. ama buat nyari jajanan ape yang lagi rame diberitain.. udah begitu doang.

Masalah lingkungan di negara kita ya satu sampah, sampah apé gé, sampah barang ke, sampah orang ké, udeh kebanyakan sampah nye, udéh déh gimané deh pemerenteh ngebersihinnya deh tuh, au susah banget dititahnyah.

Binatang mah yang paling sering nemu kucing, tikus, apalagi tuh, kecoa, leluwé. Ya udadah begitu-gitu aja orang rumah kita deket kebon jadi banyak leluwé.

Kalo agama mah penting, solat kudu, ngaji kudu, biar kaga diracunin orang kalo kata émak mah. Biar kaga, biar akhératnya selamét, jadi kudu gitu, belajar agama mah, biar, biar selamét dunia akhérat begitu.

Hutan ditebang sedih, sedih aja udah, jadi nglekeb, gerahh, udah.

Jalan-jalan ama temen-temen mah norak. Berhenti di mana-mana poto, dikit-dikit poto, dikit-dikit poto. Norak. Jajan dah. Ngitung dah. Eh berapa, berapa, berapa, berapa. Ih nggak ah jangan, jangan, mahal, mahal, mahal. Udah begitu. Gak jadi dah, udah. Udah pulang aja pulang, pulang, pulang. Norak.

Buah-buahan yang sering dipaké buat kegiatan di masyarakat tuh misalkan nih kalo misalkan ada acara maulid, kita tuh paké buahnya tuh buah pisang, buah salak, semangka. Itu tuh buat, buat nyegerin kalo hajatan biasanya kita ditambah buah melon, pisang-pisang kecil tuh digantung-gantung di atas tenda. Itu kebiasaan di masyarakat kita tuh. Kadang juga ada buah jeruk tuh, kan siang-siang makan jeruk seger ya.

Sosial media biasanya dicari untuk mencari kuliner eee. Kuliner yang dicari itu yang belom pernah kita cobain di daerah bekasi misalkan yang belom ada Nah biasa nyobainnya itu di daerah Blok M. Blok M itu daerah Jakarta. Di situ banyak makanan-makanan yang sebelumnya belum ada di daerah Bekasi dan adanya di sana. Contohnya kayak sate taichan, gule tikungan, terus eee kopi, terus ada nasi ayam sambal matah, bakmi, seperti itu.

Menurut enté seberapa penting pendidikan di sekolah? Menurut saya itu pendidikan di sekolah itu penting bangét ya, karena itu tuh nanti bakal ngaruh kê pola pikirnya, kê pola pikir anak-anak yang pada sekolah, jadi sekolah itu bukan buat anak-anak bikin pintér doang kayak yah pokoknya semuanya dibentuk di dalêm pendidikan itu dah di dalêm sekolaan itu, jadi sekolah itu bénér-bénér berpengaruh kepada generasi anak-anak bangsa.

Liburan itu lebih seneng ke daerah pegunungan, seperti daerah Bandung, atau Puncak kalau daerah pantai tuh lebih ke serem sih ya karna air, kalo daerah pegunungan, trus daerah puncak sama bandung itu lebih ke sejuk dan udaranya bener-bener udara yang seger banget.

Buah-buahan yang suka dipaké di acara hajatan pernikahan itu biasanya ada salak, jeruk, terus ada melon, ada semangka, ada pisang.

kendaraan yang biasanya di paké di sini tuh ada motor, mobil, sepeda.. sekarang yang lagi booming di sini ni sepeda listrik nih.. ibu-ibu buat ngantér sekolah nih keliling-keliling ngantér ngaji anaknya ni banyak ni yang pada paké sepeda listrik..

cuaca yang êê bikin kegiatan sehari-hari, itu adalah hujan, hujan itu bikin susah semuanya apalagi yang berkendara motor karna kalo ga punya jas hujan itu jadinya ujan-ujanan terutama yang ada daerahnya banjir, karna kalo daerah yang banjir itu otomatis kita tidak akan bisa lêwatin jalanan itu.

Ngejaga atau melestarikan alam di sekitar tuh kita tuh pada ga buang sampah sembarangan, pada rajin bersih-bersih, bercocok tanam, itu tuh nanêm nanêm pohon rambutan pohon pisang di kébon, nanêm nanêm pohon singkong yé paling gitu ajési buat melestarikan.

Sangat penting. Apalagi bahasa Bétawi yang udah asli daerah Jakarta itu, karna kalo misalkan bahasanya itu, sampe udah gada yang dipake lagi, itu berarti udah bener-bener punah. Jadi harus bener-bener pake terus menerus dalam kegiatan sehari hari supaya bahasanya biar berjalan terus menerus.

kalo kita si biasanyé kalo nérima tamu tuh sampé jam 10 malém itu kalo témén dékét yang sodara témén dékét kaya gitu-gitu témén-témén yang buat ada acara paling soré térgantung tamunyé juga datangnyé jam bérapa kaya gitusih

Bahasa daerah tu bahasa yang sangat unik, apalagi untuk di daerah-daerah yang di pulau-pulau tertentu kayak Sumatra, Kalimantan itu bahasanya tu bahasa yang bagus, karena jarang ditemuin apalagi dipelajarin itu, udah ngga pernah dipelajarin banget untuk bahasa-bahasa daerah. Paling yang dipelajarin bahasa daerah itu di sekolah bahasa Sunda, bahasa Jawa gitu. Selebihnya untuk bahasa daerah-daerah tertentu itu tidak dipelajarin di daerah sekolah.

"""kendaraan apè yang vntè pengen cobain di masa depan?"".. kita pengen nyobain pesawat.. karena kita ampè sekarang ini belum pernah terbang naèk pesawat.. maklum tinggalnya di kampung.."

Dampaknyé itu pas pembangunan si macet ya biasanya tuh, macetnya jadi dimana-mana. Kalo musim ujan jadinya becek ya paling macet aja si sebenernya kalo udah jadi mah enak-enak aja.

Untuk cuaca hujan biasanya antisipasinya itu kita harus sediain mantêl. Mantêl itu berarti jas ujan. Karena harus selalu tersedia di motor kalo yang berkendaranya pakè motor. Karena jaga-jaga supaya kalo tiba-tiba ujan turun kita bisa memakai jas ujan tersebut. Kalo misalkan cuacanya panas, cuacanya panas, êêê, biasanya ya cuman paké masker ato menutupi supaya tidak hitam.